चिसो वातावणर माइ बस्ता कि लेखा ध्रुविय भालु हरु को छाला बाक्लो हुन्छ। शरिर भरि रौ ले ढाकिएको हुन्छ । प्राय इनरो रङ कालो हुन्छ जैले गर्दा सुर्य को किरण यिनि सन्चित गर्सक्दान, पछा सरिर को तापक्रम नियन्त्रण गर्दाकि लेखा। यिनरो सुङ्ने सक्ति पनि सोर किलोमिटर टाढा सम्म सुङ सक्दान जैले गर्दा उनलाइ खाना आफ्नो आहार पौनाकि सजिलो हुन्छ, यि यसा बिसेसता हुनान ध्रुविय भालु हरु का ।